انا نتصور <hesitation> أخيب شعور كي حد ما يحضر للجنازة نتاعي، خاطر كي نبدا أنا باش نحضر زفاف نتاعي باش يحضرو خاطر انا حية موجودة كل واحد باش يحب يجي يحضر ويوري روحو أما كي نبدا أنا غايبة ومت ونتها ومشت على روحي وقتها باش يعرف باش تعرف شكون لي كان يحب بلحق وشكون لي كان يماصكي عليا وشكون لي كان جاي باش يوريني وجهك وكا هوا.